Maro zany ñy fitaova. <shushes> mety ho hitatsika: -Misy ñy fitaova an-dakozia manahaky ñy valañy; finga; sotro; ñy sadro; ao koa ñy fitaovana ampiasatsika antraño ao. <shushes> misy ñy atao hoe asipiratera; misy koa ñy masiny a laver na fanasan-damba, misy koa ñy fitaova ampiasa tsika an-dakilasy añy, manahaky ñy kitapo; ñy sitilô; ñy kiraion; ao ñy tabolô; ñy lakiré.. <shushes>